أحدث مغامرة قمت بيها كانت رحله على الجبل مع بعض الأحباب و الأصحاب، كانت ممتعه برشا خاطر كنا نستمتع بالمناظر الطبيعه الخلابه و نتسلق صخور، حسيت بشعور جديد من التحدي و الإثارة، منبعد جلسنا في قمة الجبل هداك و شاركنا قصصنا و حكايتها و ضحكنا مع بعض، كانت تجربه مميزه و خلتني نعيش اللحظه هذيك بطريقه مختلفه.